די וועג וויאזוי צו נוצן א מאפע צו ארומגיין איז קודם דארפסטו טרעפן די פלאץ ווי די בוסט ווי- יעצט- די בוסט יעצט אויף די מע- אויף די מאפע. נאכדעם קענסטו זען די מאפעס <hesitation> פיטשערס ווי <hesitation> זאכן וואס זענען ארום דיך, הויעכע בערג, זאכן וואס זענען אויף די מאפע וואס די קענסט זען ווי די בוסט און ווי דארפסט אנקומע- <hesitation> און אויך דורך ביז ווי די דארפסט אנקומען. נאכדעם מאכסטו זיכער אז די <hesitation> וואקסט נאך די אלע זאכן וואס די זעסט אויף די מעפ צו דיין פלאץ.